Lo que marca la Estoria de Suláfrica es el su lucha contra'l apartheid, un sistema de repuntamientu razial que s'impusu nel país dendi los añus quarenta hata mesmu los añus noventa. El luchi contra'l apartheid hue aliderau de figuras comu Nelson Mandela, que s'envirtió nun símbolu dela ressestencia contra l'apressión i la injusticia. La estoria de Suláfrica es un exempru de cómu un país puéi superal los estáculus i concedel el déssitu.